Ny fomba fandrahoana lojy an, tsotra be. Voalohany indrindra aloha an, dia tsimponina izy izany raha hoe ilay vidiana eny an-tsena an, dia mila tsimponina sao dia misy vato. Dia vita izay an, dia sasana tsara izy. Sasana tsara dia raha ohatra moa ka hoe lojy maina izany ilay izy dia mbola mila alona elaela kely. Mety hoe adiny telo, mety hoe ny alina iray manontolo. Dia ny ampitson'iny ianao vao manao an'ilay laoka. Rehefa vonona amin'izay izany ilay izy rehefa avy nalona an, dia arina iny rano iny an, dia soloina rano vaovao an, dia asianao voatabia sy tongolo sy sira. Dia ataonao eo ambony afo an, dia tenehana eo mandrapahamasak'ilay izy. Io izany tsisy hoe adiny firy na adiny firy fa <hesitation> manandrana matetika fotsiny ianao. Mety hoe fefak'adiny na atsasak'adiny eo izy dia masaka.